﻿Aa Layi Sinna ta kidikidi Layi Sinna Ghinshin zhi a zhin layin tani di tighuma ai kuʒa p’iyatası ghingin ma kiya gyawusi layi Sinni gma ai Sappa ni narai ghingin ghi ghi Ghinshin a a uni Layi Sinni <hesitation> dabban khin ni ni uu na’awana Layi sinna tabu sapa mbani ti ghinshin gha ghamasi din ghi a zhihu ghingin wa gyawuya wa uuuu tsiga kwauyi khiu subbana yan zhabe Ghinshin zhimu di lthin – Sawuu tana <noise> wuna yau zhabe a cinu yau gyawakhi ma g’han wu layi wa ghana bu bu bu bu ndaka uma Sallana ghi wu Layi a zhiwu gma uuu mushau din ghiwu layiya taba a ghani bu mbani ƙunyasi gma mani gwan ai ghana kidikidi ƙunyighuma ghan we'e gha wa khiya la’e vyawi wa naha kama Layite hi yau mbanagu Ghinsin ai Laya layin taua yan zhabe a zhimaya zhabe a zhimu di lthinsawun tana a Layi ma uni yan <noise> gumuna……ka.